मु छ नि सात आठ बार तो मारा गांव से यात्रा कर उ ही केर ऊ कारु ही करउ। क्योंकि अपन एक ही एक जाग ने रह गा तो अपन नव परेशान हो जावा गा। अर अपन सालभर में तोड़ा घणा गुम्बा भी चलवा तो अपनो मन मजा को हो जावेगो। <hesitation> अपन दूसरा से मजा से बात कर सकंगा की बई मैने अत्री दन यात्रा की। वहां पे या चीज देखी ऊके बारा में बतावा है। जसा की पहाड़िया देखी मंदिर देखा ऐसी नरी सारी चीज़ देखी मु यात्रा जाऊ नि झे दश दिन तक तो गुम के ही आऊ।